Ja matseitiuya na joo calueꞌ jndo̱ꞌ nꞌomni jndo̱ꞌ nꞌom jooyoꞌ ee waa xjeⁿ na juu catsueꞌ nntꞌiaⁿꞌaⁿ tyje catsueꞌñe nntseineiiⁿꞌñe nñenquiooꞌna, nlaxuaana na neiⁿnco nꞌomna mꞌaⁿna ndoꞌ waa xjeⁿ jeꞌ juu catsueꞌ jeꞌ ñejomto cwilantjaꞌndyeyoꞌ ñꞌeeⁿ catsueꞌ na ticwaꞌnaaⁿꞌndyeyoꞌ oo ñꞌeeⁿꞌ catsueꞌ ntyja na jooyoꞌ majoꞌti calueꞌndyo jooyoꞌ cwilantyjaꞌndyeyoꞌ ntyja na cwentaaꞌ cwii catsueꞌcu joꞌ na ja matseitiuya na ndoꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌya na joo calueꞌ waa ñꞌoomtiu jooyoꞌ, jndo̱ꞌ nꞌomyoꞌ ndoꞌ meiⁿnquia xjeⁿ cwaaⁿ na nntꞌiaayoꞌ cwii tsꞌaⁿ teiꞌnaaⁿꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na tyꞌoyoꞌ tsꞌaⁿ na manquiaa ꞌnaⁿ macwaꞌyoꞌ tincwii xuee jeꞌ neiiⁿꞌeiⁿ nntꞌiaⁿꞌaⁿ tyꞌoom xeⁿ na jnda̱ teiñoom oo mati chjooꞌ tsꞌoom nntsꞌaanaꞌ cwaaⁿ na taꞌnaⁿ tyꞌoom cꞌoom mati juu catsueꞌ cwaaⁿ na tsꞌaⁿ ticwaꞌnaⁿꞌaⁿ jmeiⁿꞌñe quiwaa quincooñe, quichꞌeⁿ nata̱ꞌ tsꞌaⁿ na jom ticwaꞌnaⁿꞌaⁿ ndoꞌ ticaneiiⁿꞌeiⁿ tsꞌaⁿꞌñeeⁿ.